आमच्या बाजारान खूप शं बिस्कुटी मेवतात आनी खूप फामद असत जशे की चॉकलेट बिस्कुट, साखरीचं बिस्कुट, फाटी बिस्कुट, खारी बिस्कुट, बोट्टा बिस्कुट।